Ilà ñy tômôbile, pamono boloo, ñ'antony: -Laha misy traño maa, tôbil'iñe manday rano bak'añe, manday rano hamonoany bolo ity, mba tsy hiparitaky ka ahama traño maro, zay Ñ'antony ilà any raha reñe.